Jadi adi- aji dodiawo yang paling yang to dekat manege sekitar motoa, rata rata manga umur atau usia manege sekitar <hesitation> dua lima sampe dua- sampe tiga puluh tahun.